aja ña kuu ña kuáyu ka ra a itu´n kuáyu na katye ni sa´ra i´su ñaa tani ña ku tiempu viti sitiuna ña tu´ka tyi ntasantua sitiuna ru uu-m ya nùù yaa tu nani ya ñaa tu kuiti ya ta´ka mii ña ntyi ntyi kaa nùù siniñú yo ru na katye ni ñatyu ñaa tuka ra ntasa nta timpu nta sá sitiuna ru tañaa tyu ña ta na kaa yo in nta´a ñaa in tiikú a kanteyo ru ra sini ñuá koo kani tun tu kuáyu ka a ru na kaa yo nta tunte´e kini yo nte´e kini yo ra tu kuiti li sini luu tuku´a ña tyo uu-m ña sini ñuuntuá ku´ru ka tyi uu-m ta ku xini ve´e yo xini a ni kisia si´in ve´e ka sii´n ra ika ra kaa´yo ra ña´ra tuka sa kuu ka´a yo tyi a´ru kò´o ru ka ra ni kuu ntava yo ka´a yo nta xini ve´e ña tyu uu-m tuka ra uu-m na sinto nta saá na kuu velu yo ra ña´ra intaíni na ntyi sa´na ka´na nta´a u tunte´e ka xini ve´e ka nam kuu´nu suku´n ii´ku sa síaa yo sinu´a ra ña´ra ña tyu ni sa´na tuka tava na kuu umm kuu´sa na kaa na ña ku xini ve´e ka a kusa na kaa na nta´a tiikú a kuu saa na ñaa taku nùù kuaa ve´e ka nu ra ñaa tuka sini ñuá ñatyu uunisana ru ntasaá sa tuka kuí´ru sitiña kuu kii viti ta ni kisíaa sa´yo in ñaa kua´yo ra iin´ntu suku ka ni kuu sinuyo ra tuka kuuru kani ntaa yo ra ika kuu nùù kauañuyo ra sa ku sinu´e nu sinu´e